Duncue al e 'na dumanda molto difficile, secund mi ëntà de la stesa <hesitation> la stesa ëmpurtansa a le stese a tüte le persun-e e i animai pürtrop a sun sü ün gradino pi bas e cuindi ëntà rispeteie, ma s'al e necesari a pölu sacrifichese